S’avissi a fari n’intervista a na persona famusa, criju ca prima di tuttu addumannassi comu arrivò a èssiri famusu, un momentu particulari ca determinò lu canciamentu nta la so vita. Macari addumannassi cunsigghi ùtili pi l’àutri pi aviri successu puru iddi. Addumannassi puru si sunnu cuntenti di la fama o si prifirìssiru na vita diffirenti, e picchì.